But sor kpugi nãã õ lẽba, lõ sor ãmã, l dõ kɔr õ akèèrè ã kii nɔr mãã mãã nu. Õ dãp dõ nu õõ bẽẽ dõ. Õ dãp ụ é sor õ sor ụ ụ sii ẽrà. Õ dáp su nu nẽẽ sor õõ bẽẽ su nu nẽẽ. Õ dáp gbẽẽ si nu nẽẽ. Õ dãp fè nẽẽ. Õ dáp dõõ èrebà bẽẽ dõgò. Õ dáp tɔ̃nbkè bẽẽ kẽẽre zii nu. Õ dá manyie nẽẽ. Õ dáp yaa pɔrɔ é so kpugi nãã õ lə̃bà. Õ dáp bàà lõõ nẽẽ; õ dáp bàà lõõ kinanwii, õ dáp bàà lõõ kanẽẽ. Õõlẽ õ sua kè kɔr ue nẽ dõ; érebà nu nẽẽ dõõ bu-aé le ãã biira. So kpugi, sor kpugi lẽbà nẽẽ dõõ meh õ ẽrẽ ẽẽbu but lõ õõ ẽrẽ kpugi, lɔgɔ nu ãlu èẽbu nee lẽ ané bu õ nyor-ue, nee lẽ nẽ yɛɛ gbò; naa lẽ nẽ yɛɛ bu tɔ kɔ õ ãã, even kẽ zoghon kè õlu. Nu ãlu èẽbu nãã lenẽ, õ bia loo bẽẽ bege-si nɔr bẽẽ õ letɔn sira ã ãã lõõ si sah dɔ bu õ namlõõ. But lõ kpugi le nèh ãbà, sira nẽh sah ã ãã lõõ si sah dɔ nee bu õ namlõõ, sah õ su ẽẽbu tɔmà. So, lɔgɔ nu ã tɔn sor õ ẽrẽ kpugi nãã lè But ãbã nu kpugi nãã dáp yàã é mda mue é nɔr dum nɔr bẽẽ ã ẽrẽ pya nẽẽ ba ẽrẽ kpugi sah lõ abèrè kpugi siga sor bà nee bẽẽ u̱ but tẽma nɔr kɔr meh kpugi nãã dãp yãã dum ã dõõ kɔr õ ãã nyor-ue é sor kpugi alẽba. Ãbà nu mda mue kpugi nãã dàp dõõ nɔ kpugi naa dáp dõõ kɔr õ yaa dum but kpugi, sa wanalõõ le alõõ, kpugi dõõ mããmãã nu e'sal, nè.